Dabay, dikka, gamadaya, vanau, azabai, zigɘm, ruwai, cangaya, bara, arduwa, suwak, na dlam samana dikbe wara na ramu de inye dabaya her inye sawak dik i'kun dik l'kun kam wara ja dlam wana l'kam jan daga lnye dabaya har lnye suwak dabandi tattana har dan har dan da dawda damu wa na kam l'kun aman tukune wara da dlamau dik l'kun ammantu.